Ome, pos está polo craru, no es? Digu que pala genti qu'está impedía, motilá o con paralís pos no tienin otra horma pa ahilal. Alogu tamién la gasta genti que s'eschanga las piernas, peru ya tien que sel cosa seria porque sino te dan unus pontonis i hopu! Porque la genti que la precisa tamién es que le gusta d'avial-si ellus propius i no tenel de piíl ayúa a caiquandu assinque una silla de rueas es un avíu mu güenu.